Ny karazana hazo fantako an, misy izao ny sapin an, misy ny bois de rose, izay tena lafo vidy tokoa amin'izao an, misy ny bois d'eben an, dia misy koa ny palisandra na ny hazoala ireny an, dia ao ihany koa ny kininina izany an na eukalyptus an, <hesitation> dia eo ihany koa ohatra hoe, <hesitation> izay.